في أحد الأيام اكتشف طفل بابًا بغرفته لم يكن موجودًا سابقًا، الباب كان غريب وكان يناديه، فتحه لقى عالم ساحر مليان ألوان وكائنات غريبة، جرر يستكشف وصار كل يوم يروح مغامرات جديدة، يتعلم دروس جيمة ويكتشف أصدقاء جدد، وكل يوم كان يرجع للبيت وهو مليان جصص مثيرة.